. Ongi ringoto tiki tirugo numo nukonoki ngonikong mahkata kisakaro manni tii iirangahkaro enekeko rokii manni raa'hetimo tutihetute ro monoruhnigite hutiku, nawa'ko nohiku sikihani omihe angu tono hetong impah ho koh nowori manni roki kairu nong howonokiko toku tuiituhetong ho yori hekii kompimmo tuhetong. Hokoh tiwori tukong manni roki howonoki naukoi tuituhetong potungiku roki kurohah huhetong, enekeko pekong pereti manni muukisa tiko paaukururummo unuhenong impah iro ngeiku haringoro roki piro aahetong pihetong tii pookono aahkono. Impah ho koh tiwori okuri hetong pu'yeimo potungimoko okurihetong. Pokoni mii brownin no bossin no impah ho koh tiwori okurihetong pu'yeimo potugnimoko okurehetong pookini mii brownin no oko bossin no eneke tii maahgata kisakaro mani ti ongigaro meng manni ngonii muuhking gnaro nino ning konomo unnuhene tiki ongi howonokii manni urigniko manni tiwo tikah ong nong mahkata patakuh konnomo numong mungonoruko naa kuki mihennong aii manni roki tnno mahkata kisakaro tiki tute Ongko napa monongu aii nawa' tii suwa toohuungu yii haarohkuh hoi roki tii nohno totu' tihetute tii ngii mahkata kisakaro. Nawa' honno ningi papa poong mitihe nutee hoii naaku, tii mungo naakumetihe nawa' owo hannuku turumeto hannuku turumeto tii toto kuupito paaruku pitihe nutong. Nawa' four parano yii fiveparano uukowah karo turu metihe nuu tee hoikite musi mang